Au dadi mesen nai sekolah pada saat au mengajar au siswa ta fokus au harus ini tao sebuah game supaya bisa au tarek falik ala fokus nanolik.